मेटे बाजु बज्वोनू सिखन नू जायदा पसंद होलु। बाजा बाजोन नामजी एक अलग प्रकार की रचन्तमक्ता और तकनिक सामिल होंदी जू मेटे बहुत आकर्षसित करदी। बाजा सी धुन निक्लनु और हम ते अपदा अंदाज सी प्रस्तुत करणु एक अदबुध अनुभव छ। गनु भी अच्छा छ लेकिन बाजा माजी एक तरह से जड्डू होंडु जेसी संगीत की गहरी ते और अच्छा सी स्मिजे जे स्कडू।